ह हमन बहुत प्रकार के चटनियों के नाम जानती। उदाहरण जैसे पहला नंबर पुदीना के चटनी दूसरा नंबर बिलैती। कर चटनी तीसरा आम कर चटनी चौथा नारियल कर चटनी। पांचवां बेंगचा संग कर चटनी छठवां बादाम कर चटनी। सातवां आंवला कर चटनी आठवां एमिली कर चटनी। नवा कच्चा लकड़ा कर चटनी दसवां मिर्चाई कर चटनी।